مشكلة الحروب اللي ما عتخلص ولا عتنتهي يعني فلان بلد حارب فلان بلد فلان بلد قصف فلان بلد مفخخات عبوات كذا كله الناس عتتاذه والاطفال عتتاذه والنساء عتتاذه يعني شي صعب كلش علينا انو نتحملو ف نقول هاي الحروب بس تخلص نغيد نرتاح كفي بقى